Meni mi denyama achadi, mi fuddi maulu achadi, dagatun mi negibe babira wa mi waratina jiria. Tohana jiria mi fuddi mi tini mangwabni gena mba sadi, gena mba sadi sosai. Nde no niswone joane jam be konan liban ni.